So mi wuli ko mi ɓalwini nyamunda e kaskore, mi waawai mi loota kaskore am e ndiyam, so mi somi kaskore am, so mi somi kaskore nden sai mi wadda soso mi wogga na nde laaɓi sanne.